Ba tɔŋ sɔfeŋ wa. Hiŋi lɔ ya sɔfeŋ a ii lia, hini ii tɔŋ mɔkɛndɛ bɛna sɔfeŋ a koa, a yɛ ii lia wakɛ. A yɛ ii lia bɔ bɛ taai bɔ bɛ ai beya wuuɛ a, ba. Bɛma na fɛ. Ba a ŋ anuty lia wakɛ wi. A bɔaŋnde bɛ, ba ai na wakɛ nu. so ba, a tɔŋ ndiamɔja feŋ wa. Sɔfeŋ mu. Ɛŋ ii ndiamɔja fii wakɛ. A ya fii wakɛ ii ma. Ɛŋ ya ndiamɔja fiie lɔ ba wae ma, aa ii fɛe kaŋgokaŋ, ai ti kiimu lɔ wuuɛ. A yɛ ii kuŋnyɛ wakɛ. A ii kuŋnyɛ wae, ai guuna ai na. Ɛŋ ngae na fɛ ba, a komu ma, a mɛ nu. Ɛŋ ba, ai sɔ wakɛ bɛ. Ya lɔŋfeŋ bɛ, ya siie, ba, a ya bɔŋda a ya lɔŋ. Hiŋi lɔ ya ndiamɔja fiiya ma. Ii ya bia lɛimu. Bɛma ba bɛ kiimu lɔ mɔkɛndɛ. A pɛ kɛndɛja bɛ a ɔ. Ii pɛ, kɛndɛja bɛ ii yɔ. Hiŋi a nae lɔ ii mai, ya kpasiie, ai guua. A nae lɔ, ya kpasiie, ai guua. Kɛ hiŋi a na kɛ ya bia, kɛ ya tɔmbɔkɛa, kɛ ya saa ii kɔ, luuma ma ai saa. Kɛ ya lɔŋfeŋ len be a ye. Ya tiie kaŋgokaŋ ai na ii ba. Bɛma ii bɛ ndiamɔja mu fiina a ɔ. Ii bɛ a biana lɛimu, a wa ya ma ai na ii ba. so hiŋi lɔ a bɛ nana ii mai, ii be a biana bɛna, a be na ii mai. Bɛma a pɛ fiiabɔ bɛ aɔ, fiiabɔ bɛ ii yɔ. So ya sɔfeŋ gbi ya tiie a sɔna, hiŋi pɛ tiiɛ bɛ mu iii ya sɔna, hiŋi lɔ ii bɛ-sama gbi pɛŋ ii to tiiɛ bɔaŋ Hiŋi ya kɔe lɔŋfeŋ, ya bɔaŋnde ii ma kɔe lɛŋfeŋ, ai tii na ii fɛ. Ai tiia ii fɛ pɛŋ ii to a kɔ lɔŋfeŋ. Yap kɔe lɔ lɔŋfeŋ, kɛ a bɔ ii fɛ. Lɛimu ba pɛ bɛ. Hiŋi lɔ sama gbi pɛŋ ii to ta ba la kiama ii ya kii kaŋmu ii woa ii ya kii, hiŋi lɔ ya ma a nɛii ya a, sama kpɛe lɔ ii ma tae a ya, a sɔna bi, ai tia wɔsɛ mana. Ai tia wɔsɛ mana ii fɛ. Ya bɔe nu, ya biie, ya tae a kamu ii ya kii, ai sɔ nu ai lɔŋfeŋ lɔŋ. Kɛ wɔsɛ a baŋ. Ɛŋ a bɛ wɔsɛ mu mana, ii ya kiina kaŋmu ai tia wɔsɛ mana nu. Lamataŋ ama lɔŋfeŋ fɛna nu, a kuŋ kɛmu lɔŋda, am lɔŋfeŋ bɛna fɛe nu, ai tiia liikɛna. Hiŋi lɔ i tɔŋ mɔ jiimasɔe wa, ya fɛe lɔ a bɛ liikɛna, kɛ lɔŋfeŋ taŋnde be nu a koa. Kɛ ii bɔ nu ii taa a kaŋ mande, ii ya kii kɛmu a kuŋ lɔŋfeŋ lɔŋda. Hiŋi ya bi kpɛ ma sɔfeŋ bɛ a koa, sɔfeŋ bɛ a yɛ i lia. A yɛ ii lia. Kɛ hiŋi ii be a mana a nua koa, anu be ii lia. so ba, hiŋi ii be a mana ba a koa, a be ii lia. so ba kpɛ, a tɔŋ mɔkɛndɛ wa. Ɛŋ a tɔŋ sɔfeŋ wa. Fiabɔ bɛ aɔ, ɛŋ fiabɔ bɛ i yɔ. so ya biae bɛna, ai nɛya ii ya.